Ман ҳамчун шахсе, ки фаъолона кору ҳаёти шахсиро пеш мебарад, ҳар ҳафта чандин нома ё имейл мефиристам. Дар ҳафтаи миёна, ман тақрибан понздаҳ то то номаи корӣ мефиристам. Инҳо метавонанд паём ба ҳамкорон, ҳисобот, ҷавоб ба саволҳо, ё ҳамоҳангсозии вохӯриҳо бошанд. Аксар номаҳои кории ман ба шахсоне меравад, ки бо онҳо лоиҳаҳои <hesitation> лоиҳаҳо иҷро мекунам.